A nak bux etok sura malan tana naniu naga po tamai xisang nank bux etok su- su sura ta ngina ngalaxes paxin e naina paxin paxin ina vivilai ina nuk tarai ta tavan vota ngulina enuk malan tana nuk- nuk- nuk bux tamai tana ok nak bux xus aneng pana ta sinsinuk ina tamai ga vexa ga vexa tang ot malan tana ga xavau gan ini voneng nuk tamai nuk- nuk xalapang aneng pana vonuk suxa xamatang tigari vo xamatang ngulina nuk mas minang xum pana ginang tuk tana nuk lapun to tamai ga uneng malang tana uneng malan tana ga vexani nuxse xaveng vo ga ngot ini malan tana nuk se <noise> nukse sax pana ta tam ai malan tana naxara xalapang tana lo ta etok lavu na kalau at <hesitation> ga- ga- ga- ga tapani aneng e na bux etok ina naxara ngalaxex paxin tavan paxin au ini nuk malan tana lo- lo- lo xalapang nak ken angasikira lo tang ta vivilai ini nuk bux suxa xam ta xam tang tigari vo tang ngulina ina muga sinuk ina tamai malang tana lo- lo- lo kain tatau aneng nuk mas tarai tang tang ta naina nuk mas tarai ta tigari malan tana Ta tigari ga- ga- ga nap ini axotongom vo gi- gi <hesitation> sang malan tana saxai tangainonaiai lo ta sinuk ina tamai tamuk egi vili tang tamai malan tana lo sinsinuk tamuk ginang gi malan tana sinuk emuk nangas ginang gi malan tana muk sinuk emuk nangas atuman vogi tokon ngina tiptip laxliax gi sang malan tana xara xalapang pana ta sinuk tina tamai xara vexa nap ini xara ro axau ga tokon xematan gan gi tokon palina dai vo tiptip gi sant lo ta sinuk ina tamai xisang ta ngot lavu malan tana nuk xalapang tana nuk mas xalapang tara nuk mas tarai nasi gi- gi nap ina malan tana xematan ot gi ken maraxi ta tamai aneng malan tana vonuk inang enuga vexa minang nuga minang xum pana nuga sivaranini angeng pana tang tigir ang vo ta ngulina ang xematan gan gi polom egi nang egia pasal xum pana xenang tigiri vo tax xeta ngulina e- e nuga vexa xalapang e gan ini nuga xalapang nuk ta tiptip iken sang ga xau tang tangintol gi ken org vo nuk ken maxu vo nuk ken vili xemmatan ngina ot gi- gi malan tana gi Gi- gi- gi vexa vo lo tang sinsinuk ina tamai aneng e malan tana voneng nuk sinuk enuk tarai malan tana saxai tang ot ga lavu naniu na ga naniu siguk anos nak xusaneng pana voneng nuk sinuk e nuga tarai pana nuga polongoni tang tang ta tang tangintol ina ta- ta- ta papa eta mama ina tang ngulina vo ta tigiri ang vo ta tang intol ne ga tengina uneng rega rega tengina malan tana rek vexa <hesitation> sinuk malan tana malan tana rek namexai epuxeupai inarek evex ta tamana tigari ang vona ri na tang ngulina rig mang niga saguli tang xeta tigari paxin vo tan tang ta ngulina pataxai malan tana tara nuk mas xalapang aneng pana ta xain tangin tol ang gi ken siax su naturek. Na niu alu naga sinuk a tarai pana voneng naniu nak so nak sa nak sa tigari paxin laugau ara malan naga po tamai xisang ri lapanik riga riga riga riga ngulina ro ringa minang aro lo lui eriga xalapang vili tang aisok malan tana niga tang aisok ina- ina- ina gi- gi malan tana gi- gi- gi soloxi mek lo lantang lo lantang Tang tang matana etama inang lo lui naga pu togon ngalaxex e malan tana naniu naga tavai pana xax tang xax tang axalinami vo tang nonnolai ina soxo tang ngulina iang ne ga ta so naga naga naga naga naga buxi aneng e nak xus aneng pana ngalaxes ex tavan naina paxin nak xus aneng pana vo nuk bux saxai ta kain tatau nak ken angasigimi pana vo neng nuk bux nuk bux soxo ta tigari vo ta ngulina vo ina gi- gi bux minang emuk nagas nuk tatau elaxlax suta tanana eri na vona tamanaeri na rega tetengina rega tetengina sinuk inavek vo rega xexengina inang a rega saguli xetang ngulina vota tigari Gi sasaxuli tang tangintol tana tang tang tang tang ngulina vo tang tigari vonengari nu nuk nuga nuk- nuk- nuk nuk nuga xalapang pana nuga po- nuga po suxa ta ngan ga uneng malan tana nak ken xus aneng pana tang etok lavu a ta etok te- te- te kalau gi ken ini gi saxaxuli tang tigani vo tang ngulina xisang malan tana xara buxi pana tang ta taptapangai ta sinuk ina tamai gi giroz nuk mas nonol aro nuk mas sinuk enuk nuk- nuk tarai roi tang tigari vo tang ngulina togon ngina sa ngina sa salan pus vo ngina tatau pus nuk- nuk suxa tarai enuk nuk- nuk villi roxoli malan tana nuk nuk- nuk- nuk suxa tang tang tang ngulina vo ta tigari ga- ga ga- ga ima ega xas aroi xam tang tangintol tara malan tana nak xus aneng naxara axamus xara ken sinuk ina xara ken tarai ngina kain ina ngina noholai gi- gi- gi ima ina xara xara tara noi tang tang tang ngulina vo ta tigari ina gi me xara me tamai tana e xara minang xum inaglo mmalana naga xus vo ta tamai ga. Ga- ga vexa ngot ini xara xara suxi malan tana ta xara vo nukse buxi ta ngulina usigi nuk se bux nuk se la laxamusi xam tang bubux vo tatigari nuga efa ngulina nukse buxi xan tang bubux vo ta tigari nuga efa ngulina nuk se buxi ta tigari usigi rikse ma ama laxus la- la- la nosom aroiom vogi lapopox vivilai ina matai vung gavex. Tavivilai ina ta sinuk ina tamai ga ga- ga malan tana nak xus vo ga- ga- ga muga taptapangai muga minang ginang lo xamuk tang tangintol axamus muga minang inang tuk tana muga xapul a lavvu e muga muga mugalapun e vo muga mat nasi simuk vo gi mat aino xisang malan tana tang ngot lavu naga etok naga etok pana tan ta- ta- ta- tatatau ina nuk- nuk- nuk tapangaroi ta sinuk ina tamai lo taptapangai ina nuk mas tatau aro nuk pata nuk pata masum enux pata sagurang para enuk inang nuga soxo tang tigari malan tana gara longina xara tarai pana xematan tamai ga inang egia one ta ngulina gia ruini tang tigir vo ta tigari gia ruini ta ngulina usigi ta taptapangai ina nuga vexa mo tatau aro nuga vexa mo sinuk e nuga nuga sinuk engua tarai pana Nuk tanai tang vivilai vo nuk tarai tang tangintol ina tang nasi nuk vuxi ina gima sinuk nuga se masum e nuga me soxo e gan ini nuga suxa tangintol e nuga tarai pana vo o gavexa gavexa gavenca me sang aro lo xaktang bubux ga ima gavexa langokau ga vexa ma suai au gavxa ma tuk xuvul cum panik ina mek asokani tang ta so inai gi- gi- gi xasi ina gi- gi- gi lasinukaroi mek e o gi vila roi tang tanginto lo lana tang sinuk ina eta ma e sinuk ina- ina- ina enan lo- lo ta lui. A xulagan ini nuk vili nuk- nuk- nuk vili xan tang nonolai lo taptapangai ina egi vexa ro egi ken ini gan ina nuk lasangi ta ngalaxex ina gi ta ngalaxex alu voric rik suxan vo ta so ta so nuga ta- ta nonolai tanim nuga mo taptapangai favexa ro vogi maraxi tangina ngalaxex asiak tana aneng e naga xus aneng pana voneng nu nukbux ngalaxex paxin naina paxin tavan paxin voneng nu- nu buk buxani nuk soxo xan tang ngulinavo ta tigari ina ina gi san ini malan ta tangintol tanim gi nang Nuk mas nonol aro nuk sinuk enuk tatuk aro enuk nukk nuk- nuk pata malan gi- gi vonegina nu nuga palxai saxai gara mala tana lo ta ganang nuga palxai saxai nuk sin nuk palxai nuk- nuk palxai nuk tarai pana uneng ga ngulina ina mutinga nuk xus anosi pana o naniu naniu naga vexa naga vexa nganu ina mutunga vo aneng voneng ga- ga ngulina vo go tigiri ina xuspux ganim nuk se minang nuk palaxax nuk mas nuk mas asinuk emuk etoxai xwa vo muga tomai xum e muga sinuk. ta kain ngot aneng voneng givex a gi- gi ta xain mamanot ga vexa ro lo ianta tangintol voneng gi- gi sala minang nuk taraim muk mas goni. E voneng ani tang ngulina votigiri nuvex a langokom gan nugapaxin lougai nuk mas- nuk mas nol gavani nuk nol gavani enuk inang nuga saguli ta ngan ga ima ega sang ga sinuk aro lo lahta xam tangintol e nuga nasami pana ong saxa ne vogime sinuk cumpanik ta tangintol gi ro marasaxai malan tana naga xus vo tang tang sinuk ina tamai ga- ga- ga malan tana vo gi gan ina muk minang xum ginang tuk tana muga muk lasang ngalaxes emuk aisok ina ta so ini Lo lana ta sinuk ina etama etang tang sinsinuk gi ro e malan tang gan laxliax vo nuga nasami tang maxus xisang gan iavu muga nangas usigi ta tap- tap angai ini xam tang nonolai ina soxo tang nasi gi ma nuga nuga vilaroi nuga nuga tap tapangan aroi malan tana tang tang tang nuga suxal aroi pasal aro- aro malan tana tapal xalapang laxliax tanik. E ni nak bux pasai ra tangina ngalaxex naina paxin e tavan paxin ini tang vivilai ini nuk bux soxo tang na xasangam malan xara xus aneng pana na xasangam mulai muk me sinuk nuk mas nonol aro nuk mas a nuk- nuk vil roxoli nuk tarai pana ponap nak pata nak pata papais ina nak otang nak sinuk ina nak favari aroi ini- ini- ini malan tana ta som buxan nonolai naga vogi lo tapangai naga vo neng nak vila roi ne gi ro marasaxai vonak vilanavexani ne gi ong marasaxai. E malan tana xematan sura rik xalapang xus aneng nexe ngulina aneng vo tigiri aneng xisang vo mek me sinuk xum e nonak me angasigi angasigi ginange ne vo gia ro xematan gan gi xalapang ina onom tei nonolai ong tanim vo gi onom gan pus ro gi vexa nap ina gi onom usigi Xematan ngina naina paxin tavan lo ganang longina paturiga ga <hesitation> tatex malan naga po xus vo saxa tang etok lavu saxa tang etok lavu laxos gi ken ini gi- gi gi- gi vili tang xarxulim pisani tangina vivilai gavexa ro. E gura malan tana nak xus ga ot lavu panaliu ini nuk mas tapaniro xamtang sinuk ina tamai lo taptapangai ina enuk nuk- nuk <hesitation> nonol aro nuk tapangaroi gan nuk tapanaroi muk sinuk xum ginang xematan gan xara buxi tang ngulina usigi vo ga tatau aro tang ta tavan pus riga xalapang tatau aneng vo ga pungux vo gat tatau asoso gava malan tana xara xalapang <noise> ina suxa tangina naina tara aneng. Ta- ta naina paxin rik xalapang bux suxa tatavuan usigi vo ga so ga nganu ga tatau aro ta nona ga tengina sapsapit aro vo ega- ga voga ga vuga ga laga vo ga aneng malan tana tangina tangina tatau aneng gi ken polirata ngot lavu malan tana nuk tarai ta tigari ga